Ma eeläq mõtli, et koh saq ja su miis olõtiq. Et kavva ei olõq nännüq ja ma tahtsõ teid peolõ kutsuq. Tuu oll' üts väega torrõ pido, aga noh, tuu om hää, et ti es tulõq. Ti olõs tuu ärq riknuq.